Voadonako lay veranao de vaky! _x000D_ Azafady anahy fa sy kinihako anie ngahy izy igny, hitanao ka raha ohatra ka hoe mety aminao e de soloako izy de soloako vaovao be sy fa izy ndraikany enao ka mila mandignindigny bisika fa zah zao lay sy magnam-bola fa amza le fa magnam-bola iny de vidiagnako vaovao anao.